histuwaar etasini hen dem bawi ɓamude, ɓe bi siristof kolombe kaŋum wini jiɗo go'o amerike ndenon dum ana jeya e isa amerike. Wallaa ndeɓee puɗɗunoo demokarasii wondude e Jefferson.